د څارویو څو ډولونه د دوی د هوښیارتیا لپاره پیژندل شوي دي. لومړني حیوانات لکه چمپینزي، بونوبوس او رنګوټان پرمختللي ادراکي وړتیاوې ښیې. ډولفن او نور سیټاشین هم د دوی د هوښیارتیا او اړیکو مهارتونو لپاره پیژندل شوي دي.